Wu njel ri chkop wu ke' k'ob'ik pq'oos ki' kb'an <hesitation> konstruir wuk sonido chik papa' chik mamá chimo kb'an <hesitation> b'ixneem por ejemplo este wu tzeek' ee'e' es wur sonido chemo ki'b'ib'aj <hesitation> chajaay kay ruk' wur rxqiil ak'wur xqiil tzeek' i a traves de del desarrollo chi chuwuk familia <noise>